Sɛ mepɛ dɛ biibi a ɔayɛ wɔ -mede biibi a anaa mfonyin bi ebɔ baa ho a. Odzi kan, mpɛn pii hɛn ara yetum dze prɛgow bɔ ban no ho. Annyɛ dɛm a mɛpɛ biibi a wo- motum de mfonyin na asɛn do a ɔmmbɔ famu. Mfonyin bebree so n'ekyir no wɔ adze bi a mpɛn pii no edze bɛhyɛ sɛ prɛgow a, edze bɛhyɛ prɛgow a, prɛgow no bosuo mu ma a adze no asensɛɛn hɔ. Ntsi mɔhwɛ no ma mesuo dɛm adze ne m' na mapɛ biibi egyina do a me nsa bɛka prɛgow a ɔbɔ hɔ no. Ntsi mewie a na ma- mahwɛ ekyir ne yie na medze ahyɛ prɛgow no do na megyae mu ahwɛ dɛ ɔmmpa nhwe a, ɔammpa annhwe a medze asan hɔ a nye n'. Bi so wɔ hɔ a motum abobɔ dua bi anaa biibi wɔ ban no ho na medze prɛ- <hesitation> mfonyin no esi do anaa atwer mewie a ɛna anye n' mewie.